Apomden yɛ adeɛ a hoo hia pa ara wɔ nnipa asetenam. Sɛ wote hɔ ne sɛ wonni apomden papa a, ɔtwa wo nkwa so. Ɔmma wontim ntena wiase nni dɛ. Wo a wowɔ wiase mpo a w’ani nnye nso ne nyinaa nkamfua no nnuane bi wɔ hɔ a yɛdi a ɔha yɛ apomden. Saa nnuane a yɛdi a ɔha yɛ apomden no, bi ne nnuane a asikyire bebree wom. Ɔnni kwan sɛ wogyae di koraa deɛ nso ɔwɔ sɛ wote so koraa di ne ketewaa bi. Wonni ntoantoa so. Woahu sɛ, yɛyi ɔno koraa firi hɔ a, nnuaba ahodoɔ ne atosodeɛ ahodoɔ no, nnɛ sɛdeɛ bɛyɛ no no, bɛde nnuro bebree ne dua nti sɛ wɔɔdi ne sɛ woanto wo bo ase ne wodidi toa so di no bebree a, ɔbɛtim aakɔha wo nnipadua no. Yɛɛkɔ a yɛɛba yi nso nnipadua no aa so ne yɛkurakura no nti nnuane bebree wɔ hɔ a, wodi ne dodo a, ɔha nnipadua no nkanka ne deɛ mu yɛ duru bebree te sɛ fufuo no, bankye no ɔwom a ɔyɛ a ne ɔdɔɔso. Ɔmma apomden no nkɔ nkan nti wobɛhu sɛ nnipa no wɔ hɔ a, bɛɛ woaanya asikyire yareɛ.